Bosy kaofa tegna tea i tompony mbola izy hitany avy lavitra ary, efa miazakazaka izy magnato namagny etahy mande fô izy, izy avake efa mikolikolasy amy tongotr'i olo i ake mi- <hesitation> mikolikolasy akeo, de izy avekeo mimiao miao mimeo meo ake izy, de izy kô efa safosafoign'i tompony igny direct mandry tsy tetry.